أذكر أكثر موقف مظحك استوى لي في حياتي كلها، لما رحت سلمت على بنت بالغلط كنت أحسبها أختي، لأن هي شبه أختي، لكن ما كنت لابس النظارة مالي وأنا نظري ظعيف رحت سلمت عليها بالغلط وتكلمت معاها، وبعدين اكتشفت إن هي ما بأختي وهي بنت غريبة كثير استحيت.